Maro moa ñy karazany ñy holatse azo ketrehy: -Misy ñy holatse buton. afangaro aminy ñy lasopy ñy salady ñy pizza ;afaky asia tamatesy ;misy ñy holatse portobelo ampiasà aminy ñy henan'aomby na koa humbergera ;misy ñy holatse sitèke ampiasà aminy ñy lasopy ramèny sterf.